हाँ मेते पता छो वा फिल्म तुमते भोत पसंद ओली वेगि कहानी वेमा जु एक्टरो जु एक्टिंग करी अर वेगु गाणा वगेरा अर डांस वगेरा सब भोत बढ़िया छो अर के दिन टाइम मिलु ता वे पिक्चर ते आजु देखला दगडी।